Abrɔdwomaa deɛ yɛ aduane bi a nnipa dodoɔ noaa pɛ <hesitation> abrɔdwomaa, kwane a wobɛfa so aayɛ w’abrɔdwomaa a ɔsɛe die, wobɛtumi aahohoro ho na wode aagu rubber fufuo mu, bɛwɔ rubber bag bi a bɛfrɛ no ziplock <hesitation> sɛ wowɔ ɛno bi a, na sɛ wonni ɔno bi a wobɛtumi de aagu polythene fufuo mu na waakyekyere na wode aahyɛ fridge mu. Ɛno bɛmfa nhyɛ freeze baabi deɛ ɛbɛyɛ dennenen no baabi a wode bɛhyɛ yɛ normal fridge, baabi deɛ bɛde nsuo gu nsa <hesitation> wobɛtumi de aahyɛ hɔ na ɛnsɛe. Bio wobɛtumi nso aahata de aagu fam ama mframa aafa nyaa ama ɛmu nsuo no aawe. Sɛ wode gu fam a mframa fa ho a ɛmu nsuo no bɛtumi aawe, na sɛ ɛmu nsuo he we a, ɛbɛtumi asesa hɔ aakyere na ɛnsɛeeɛ <hesitation> nti kwan a wobɛtumi aafa so abɔ abrɔdwomaa ho bane a ɔnsɛe nie. Mmom deɛ ɔyɛ kama na papapaa ne sɛ nka wode bɛgu fridge mu. <hesitation> woboaboa ano a na waahohoro na wode aagu fridge mu, ɛno deɛ ɛgu fridge mu a ɛnsɛe. Ɛno ne kwane a wobɛfa so aabɔ waabrɔdwomaa ho bane a ɛnsɛe.